إجازتي المفظلة هي عيد الأظحى استمتع فيه لأنه يجمع العائلة والأصدقاء ونقظي وقت حلو مع بعظ. كمان نحب نطبخ ونشارك الأطباق التقليدية. نروح الأماكن العامة مع العائلة. العيد له أجواء خاصة من الزينات للأغاني، وتحس فيه بالمحبة والتواصل بين الناس. ودايما نحتفل بالتقاليد الجميلة اللي تربينا عليها وهذا يخليني استمتع بالعيد أكثر.